E hoʻomaʻemaʻe au i ka papahele lepo me kekahi māpa aiʻole laʻau holoi papahele. E kau wau i ka māpa i loko o ka wai a kāwī i ka māpa hulu a laila e holoi papahele wau.